Embaga y'ekirooto kyangye, ti kugira ngu ebe erimu sente nyingi, kujwara ebijwaro by'esente nyingi kushemeza abantu, ahabwangye embaga y'ekirooto kyangye n'okuza omwiramizo kuheereza Ruhanga ekitiinisa, kumushaba kwaheereza omugisha obushwere bwitu, kuheereza abaziire bangye ekitiinisa kuba niinyikiriza nti obushwere, nibutandika gye embaga yaahwa izooba ry'embaga riba ry'okuheereza Ruhanga n'abaziire ekitiinisa n'okushemeza abantu, konka obushwere obuhikire nibubaho embaga yaahwa woorina na n'omushiija waawe na n'omukazi waawe, obwe nibwe bushwere.